Bòlò bìà ba fínɛ míì ùŋò màa ne sibìà ibiùú sonìà ígbɔké lèe ɔwɔ nìnèe sià. Ani ɔmi ɛnɛ́ɛ kàyi ìɖe si ólò, ákà lèe àma kɔ ikúnyià à mà zá kpalíà <hesitation> íwuze ìpopò wèe. kayi úni sú kayi ì gagla dò ínɛ tè wèé helenyo wa sɔ̀nìmì, ú nà zé bleè ikúnyami tè ɔmi gá nà fá tùu anámi, à mà kɔà ákálèe éni éli súù ŋòaba nódo nàáa mì ŋɔ̀fɛ̀àà. Úni sú ùú je kɔ ùŋonì wèe zé si òlò. màaké kà fínɛà tè bàáá sì òlò nyo ùŋù èle kòtè ùú je kɔ síà kà fínɛwɛ ni ɔwɛ ɖí éè nùŋòti <hesitation> kayi ùŋòaba wàa ù nà mi fía ni káɖí éè nùŋòti ɖíàlɔɔ ù fía ni éènùŋòti zàa wa ínɛ̀ɛ, màa kàɖi ɔwɛ núùŋòti wàa ínɛ ya ùú je kɔ kàá muwɛ fíá ni ɔwɛ ɖí éènùɖì éènùŋòti màa ɖèe si éyi tèyá ù nàáa tiwa ɖòɖòwɛ. ígbɔ úni ti wa ɖòɖòwɛ̀ tè ùú je kɔ ɔwɛ ká nyréwu ikúnyà, kɔ kpalíà ùú je kɔkɔ inyi òlò lɔ kà fía ni éènìnyi bèé yi elí tè yá kàɖi ùŋò aba, ù nàáá mi ŋɔ̀ƒɛ̀à gbèele gbèeleè. ígbɔ ɔwɔ kpalí inyi lɔ kɔà ɛnɛ́ úni à nàkɔ ikúnyià ákà lèe ú nàá ŋe ú nàá ŋe ú nà bɔ, úni ígbɔ màa úni bɔ wuléè à nàá zi gbù gbɔ̀ kpalí inyi lɔ kɔ à tè yá ù fíá ni éyi bèé yi elí úni sú elí be si òlò a kà fínɛwɛ ígbɔké úni fínɛwɛ elí ámani ká fínɛmi kɔ ɔ̀wɔ nani ká fínɛwɛ elíe sú kɔ kà zé si elí be si elí a me si.